La ohatry ka hoe misy rangotry na hoe maratry gne gn'ainao da sasanao sara eky izy sasanao miaraka ame savony, e sasany moa magnano betadine, e sasany moa magnano alokaola, arakaraky e misy aminao eo avao, da lefa avy teo amin'izay, afaky asianao pansement igny afaky asianao sparadrap igny e, na asianao lamba igny na apetrakinao amigneo avao.